Preferirìu duvré i mezzi pubblici perché anche se devu andé lögn almenu mi m'setu sül sedil e a m'porta l'autista e ai pa da pensé a ëndua parchegé la machin-a o se a ie ën le lunghe percorrenze a i föisa la nebbia l'ai pa da pensé a cuncentreme a guidé e fun ël viage pi trancuil e bon